كنت طبعا اول حاجة هبدأ بزراعة الخضار الطماطم والخيار والجزر وكنت ههتم طبعا ههتم بزراعة الفاكهة مش هنساها لاني بحب المانجا والفراولة والحاجات دي مهمة جدا في النظام الغذائي كمان ههتم بزراعة الاعشاب زي البقدونس والنعناع والشاي كمان وغيرها من المحاصيل